komiði sæl og verið velkomin í Krakkafréttir í þættinum í kvöld heyrum við í vinningshafa Íslensku

heyrum af miklum flóðum í Evrópu og fjalli sem gæti hrunið tökum sprett með íslenskum Ólympíumeistara og kíkjum á nýja tegund síma sem eru dálítið minni en venja er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 Birkir Blær Ingólfsson fær Íslensku barnabókaverðlaunin í ár fyrir bókina

stormsker fólkið sem fangaði vindinn verðlaunin voru afhent í Háteigsskóla á þriðjudag af stjórn

íslenskra barnabóka í umsögn dómnefndar um

segir að stormsker sé spennandi frásögn af hugrökkum krökkum í heimi sem er bæði kunnuglegur og framandi það sem er framandi við þessa sögu er að vindurinn virðist vera á lífi og hann virðist vera að tala við börnin og virðist vera að fá þau til að hjálpa sér því vindurinn þarf skyndilega á hjálp að halda þannig að öðru leyti er þetta allt saman mjög líkt heiminum okkar það er hvasst það er mikið af vindi í heiminum krakkarnir eru hugrökk þau

en þau virðast eiga vin í vindinum og vindurinn gerir hluti fyrir þau íslensku barnabókaverðlaunin

voru stofnuð árið nítján hundruð áttatíu og fimm og voru veitt í fyrsta sinn árið nítján hundruð áttatíu og sex það er auðvitað frábært að fá svona verðlaun það er svo mikil hvatning það sem þessi verðlaun eru er að þau eru

handrit að bók sem er ekki endilega alveg tilbúin og sendir inn í samkeppni og eitt af þeim er valið það sem ég lærði á því taka tíma hlutir eru aldrei góðir einn tveir og þrír maður þarf að leggja alveg heilmikið á sig og stundum eru hlutir spennandi en ekki tilbúnir og þá verður maður bara að halda áfram að ýta mikið hamfaraveður hefur verið í Evrópu undanfarið flóð í Frakklandi og Noregi og fellibylur í Portúgal margir íbúar í öllum löndunum hafa þurft að yfirgefa heimili sín og leita skjóls í vesturhluta Noregs

hafa orðið svo mikil flóð heilt fjall gæti hrunið hefur verið á þessu svæði í Noregi undanfarna daga eða allt upp í tuttugu og fimm stig snjór hefur bráðnað ár hafa flætt yfir bakka sína og skriður hafa fallið norskir jarðfræðingar fylgjast nú grannt með fjallinu

þar sem óttast er að milljónir tonna af grjóti geti hrunið niður fjallið er eiginlega á stöðugri hreyfingu og færist marga

sentímetra á dag íbúar í dalnum fyrir neðan hafa verið fluttir burt ef sá hluti fjallsins sem óttast er um hrynur gætu næstum tvö hundruð þúsund rúmmetrar af grjóti hrunið úr fjallinu það er vissara að halda sig fjarri því Guðbjörg Jóna Bjarnadóttir varð í vikunni ungmenna í tvö hundruð metra hlaupi á Ólympíuleikum ungmenna í Argentínu

Jóna hljóp á tuttugu og þrjú komma fjörutíu og sjö sekúndum og bætti með því sitt eigið Íslandsmet keppnin í frjálsum íþróttum er aðeins öðruvísi núna en venjulega samanlagður árangur í tveimur umferðum gildir til sigurs Guðbjörg var í öðru sæti í seinni umferðinni aðeins núll komma núll tveimur sekúndum á eftir þeirri fyrstu hún sigraði hins vegar fyrri umferðina með miklum yfirburðum og bætti eigið met þetta er bara ótrúlega þetta er bara ótrúlega góð reynsla ég veit ekki hvað að segja ég er orðlaus bara þetta er enn einn titill en á þessu ári hefur hún meðal annars orðið Evrópumeistari í hundrað metra spretthlaupi í flokki sextán til sautján ára stelpna hún varð líka Íslandsmeistari í tvö hundruð metra hlaupi kvenna nýir símar sem eru væntanlegir á markað í Japan eru ólíkir nýjum snjallsímum vegna þess hve litlir þeir eru japanska fyrirtækið n t t

er búið að hanna síma sem er á stærð við greiðslukort hann er níu sentímetra langur fimm sentímetra breiður og bara fimm hann vegur fjörutíu og sjö grömm sem er um það bil þrisvar sinnum léttara en venjulegir snjallsímar í dag samkvæmt fyrirtækinu finnst sumum að símar séu orðnir of stórir það sé erfitt að koma þeim fyrir í vasa eða tösku og rafhlaðan í þeim endist ekki alltaf nógu lengi nýi síminn ætti að mæta þessum kröfum það er bara hægt að hringja og senda skilaboð með honum og fyrirtækið sem hannaði símann segir að rafhlaðan endist lengur pínulitlar skjaldbökur fá sérstaka vernd í